Rab bi gën a gaaw mooy segg segg. Bokk na ci rab bi gën gaaw. Rab bi gën a yeex mooy kàkkatar. Bokk na ci bi gën a yeex